Ya'a ku xa'a pus ñono ñaña kuta uu fruta ihó capulin, ndoko, kuixhii, kiinó, pera, manzana este nriá, durazno xoni kuaxa ihó ñana un.